Argelia pegua reta jae reta i cultura jae ko omboyea reta jae ko arabe ndie <hesitation> barbe jare franceces jae reta <hesitation> iyerovia jaeko ojo iyarete pe jae jei supe iyarete jae chavi jei supe no jare <hesitation> arquitectura islamica jei supe jae jokua supe retaguara reta ma apo